Për mi sta sciensa a pöl pancù esi fait perché savuma pa a co anduma ëncuntra perché al e pancù basta sperimentà e cuindi i esseri umani a devu esi fait cum a sun fait e pa geneticament mudificà